Ah biby tena atahorako zio <hesitation> karah Voay io, io zany koafa ihinan anao zay na hi- attaque zay, io mangina io, io tsy hiteny anao mintsy hoe zaho hiattaque anao, bokeo raha io mihina olo koa atahorako, bokeo koa ah ny bibilava reny, bibilava reny zao atahorako koa reny, reny koa boaka ah, tsy vitany izy manaiky, anao kakeriny bokeo koa anao fantanany raha io anao bokeo io fontanany raha io anao bokeo io fontanany iny tonga de raharaha be mintsy e, kara zany.